ହାପๆନୋଂ ଖୀରୋ ବିନା କିପରୀ ହାଋଈସ୍କ୍ରୀମ କୂ ତୀଯାରି କରୀ ପାରିଯ। <hesitation> ଆଇସ୍କ୍ରୀମ କୂ ବନି ଆପେଂ ଖୀରୋମେଂ ଅଭଵାସ୍ଥେ କୋ ଳ଼ୁକ୍ତା ପାଡି ହୈ। କି ଇହୀ ପ୍ରସନରେ କ୍ଯସରା ଆଇସ୍କ୍ରୀମ କୁ ବିନା ଖିରର କି ପରିଯାବେ ଭୁନା ଜାଯେ ପରିଯୋ?। ତହାଂ ଵିସ୍ଵରେ ଯେ ପ୍ରସ୍ଣାଟୀରେ ପଚଡା ଜାଯେଚୀ।